Enogieua nogha ro ibhime omonim mhe bie hia enagha yi omono he leghe mhen na mhe who salo bua obilu ena bhe muowa ebe egeba school mhe nawa alobua obilu bhi ikelegbe noghiyan mhe bhe feko henomho ya noyi yan kie nokua kime ukpede naki ve namien whe ghe ukpede ni akue osalobua bhe ziyan gbeha dia <hesitation> ebhe dokie nokna ebhe ghale bho ne yan do mi nigerie fan oni erouhom nimhena euesiuho me hia re-rere nosalobua nosalobua riomhan laduan na miem ne ghe edo muoter nigera fan oni eremhon ni mhe na nosolobua huwowo oyon bhena oyon bhe na negba fue nediakimhen hia oni eronmhan ni mhena ukedu kpede na mienia gha egbe gha enegbe fare ezozo enegbe fure ekpe ka enegbe fure eyibien tulegbe fo okue gha leba Oni eromhon ni rhena bhe ugbu gba hia osabha noyota noyokhu ni egbe famahia re-re enimagha ghon ghoni noghie gbe fuokpia re no giegbe fuokhuore ebi ma hi are re rioboso nododene nime negbe fumahia kel-rel re enomhan kuon mhie eloya eya gbo eyo go oni eromhon ni me na oghe gima khuomhin enogha kuonmhiniaeya saboku igho <hesitation> okhi enogikpekeka oni she emia mhen ehuman o suppose uwe gha khu omhin egie-gie uwe ya di khunu ogha-oghe ebe owe bhe gba uwe bhedo muwon name we ghe egbe ogi nan me enegbe ranhen nesabo hustle namien whe ghe igho omi yaghale be omien yagha luemhien oleshie uwe na kere shie ole anamutoto bhi emhin bhu ana muto to bhi uyimhin Uyimhi nagha gbuwe wegha gbu yin mhi uyimhi gha ze ghi wel wel ona kere wel wel gha gbo ebhor ogho suwela ogiu wel na khie nuwe yan khie oni uyimhi evonogiehar nor gha re bhanani emhon ni mewotanasi ghade yaze wel ghe emhe ghona <hesitation> emhe gho na bhe bodo diahe nia oghi khie be kaka wel gha rieki wil wel nia gbe wel righo gharieui nia wel gha ri 5000 mhon nia umhe bu yade wel gha ri 10. 000 mhen umhe buya de wel gha re ribauobagi gha rieki agha wuwel wel ghe ihi 20. 000 oeri bakobagi wil wel ohoghe ole nor mhan ni ohoghe ota buti we tay le ghe igho nawe rie gharieki oley kpor lar wel ghai seki wil yedaghe buwobhor de emhihia ghan ize ghan ibeansi ghan emhihiarere ghan ehen ghan ibogai kekan emhi hia ehiekekan magi asabor ye se mhi kekan onu Uwe ghari ghali erieki nin egion natake ghadi rubber nia ekpoisen egieva bhi <hesitation> ekpe va bhi okhion mhen aiyemien node nodenia ena de ekpi ise bhi eghie va ole aya de node nia ok uwe gha rioni aeki bobhor yan gbenuwe uwe dho di ize okpi sen bhi hi sen uwe di rubber beana ekpisen bhiye han ok inigho uwe ghi khien bhigale no ganshiu yademhin ero olewhe yakere weghe emhin uyi mhin na yan aghon bhe namie ghe irioda nia okhien ebayaghelo kholo bhi nigeria whe ghe eni emhia na ni ma hia through na <hesitation> ni mahia le lena omhan khebe leke okhe min namien we ghe agbon hiare re odo guanyor ene rukpo neyim hakhian eghi guanyor Nagbo hia huan wowo nahobor na mie wel ghe ego ghi fua gbo hia re enegbefure eya buoni akhue nor righo naya leba ene gbefure ena bui ni akhue bhe ghe omhan mie bale o o ero khan wel namie nia ghe oselobua no hua-wo-wo nor gia gbohia gha mho eno mhon eyan ya gha livion nor ni oselobua nor yotor nor yo khu oe me mama limhian kpede lele na nor gima hia ghu mhen nor gima hia gha ghon ghon bhegiana mie ma hia gha mhe enighina na mie na ghe omhan rokpa mhan ye loya omhan rokpa mhan yin hie tone gbefo okue gha leba negbe fua gbohia re oni erimhon ni mel mama na ni sumahia gbe ooo ise